Otsha simana lela, tsha simana lela lela oku kala wutshi omalaka ogendji, molwaashoka ngeenge kutshi elaka lyo- lyo- lyotshike, ngeenge kutshi elaka, kuna mpaa tohi, elaka olyo omukalo gwaantu, niinamwenyo, iinima ike ayishe iikwatshike, <hesitation> iinamwenyo ayishe yakalunga mwa kwatelwa naantu, olyo omukalo gwawo goku kwatathana, ngeenge kutshi elaka, kuna mpa tohi, ito vulu okulonga tsha shaashi ito vulu oku kwatathana naantu, iyaa nokwiilonga ne omalaka ogendji wu kale wutshi omalaka ogendji, shono otatshiku kwathele lela lela shaashi owuna oku kala nge uuna wa pumbwa okulonga tsha, oto longo nuupu lela, shaashi oto vulu oku kwata thana nomuntu keshe, nande owa zimo motshilongo to- toka talelapo ngaa totala uuyuni, to tala etshito lyakalunga kutya olili ngiini, keshe mpaa tohi, uuna wapumbwa oku pula ekwatho, itofe omuntu akana, shaashi owuuvite aantu mba yeli pungweye kutya otaya popi tshee, kutya owazimo motshilongo tshetu monamibia waha kobrazil hwii, owutshi okupopya otshiputu, oto popi naabrazil otshiputu nayo yekuuvite, naashi taa popi pungweye oye kuuvite, olundji aantu mba haaka talelapo kiilongo yiili noyiili kondje Oha yaka tulwa moka too, ngaashi mbono ha kuti eembudhi, ngeenge owutshi okuninga tshike, owuuvite aantu mba yeli pungweye sho taapopi, kutya ne oya kale taa popi kutya aye nguno omutalelipo nguu keshi gwaampano, andiya ngaa tu tale sha ike ahengene poka kololo mpeya so tweke mu kwata, otshiima shono tshoku, ngeenge ngweye owuuvite sho tashi inyenge pomudhingoloko gohe, owutshitshi nale kutya mbano otaya dhilaadhila sha ndihi poka kololo mpeya yo oyeya yakwatendje, ano <hesitation> iinima mbyono oto ningi tshike otoyi keelele shaashi owuuvite shi tatshi inyege pungweye, oku kala noho wutshi omalaka ngashi aantu mba yeli mo- mo- mo tshike mo- mo- moku lela ano mopolitika, ngeenge owutshi omalaka ogendji otshiima shono atshi vulu oku kweetela aalanduli oyendji, nangweye mwene wu kale wuna aalanduli oyendji shaashi oho huvulu oku popya naantu oyeshe mba yeli pungweye, mboka waala oku kalela nenge mba to lele nale, yekuuvite, yo ngele oya pumbwatsha otaa vulu okuya kungweye, yo otaa vulu kutya omuntu nguno oha popi elaka lyetu oku yuuvite, tsho otshiima otshikwawo ngeenge owutshi omalaka ogendji ongaashi omuntu holongo mo, wuli miinima mbino yoku ninga tshike, yoku taandeleka eenkundana Ngeenge owutshi omalaka ogendji, oho vulu oku gongela uuyelele nuupu ngweye oho vulu okuwu shala kanitha nuupu, ano ongeshefa ndjono ohina oku longa lela, ohina okweenda nawa lela shaashi, aantu ayeshe mba wa pumbwa okwaadha, oto yaadha shaashi kapuna sho tatshi ku kwata, iyaa ongaashi nale ndali ndati, oku- oku ka talelapo to tala etshito lyakalunga ngaashi muuyuni, nande owahi todhingoloka uuyuni awushe to tala uuyuni awushe, iinima ayishe, nande otohi ko egpty hwiya noko israel hwiya uka tale mpa pweendele jesus, to- to- to landula eenkatu dho mbiimbeli, iinima ayishe mbyo, naashi to hiko hono oto popi omalaka ngaa nga gatshangwa mombiimbeli, ombiimbeli oha tshangwa ngaa motshiwambo maala onalaka hwiyaka, otu tshitshi kutya aantu hwiya kayali haya popi otshiwambo, shi tohi hwiya oto popi ngaa omalaka nga gali haga popiwa kaantu mba yoma hokololo geli mombiimbeli, nande omuntu wuna ongeshefa, shaa hopopi omalaka ogendji, oto vulu okunga tshike oto vulu, oto vulu okuka ta lelapo todhi ngoloka uuyuni twiilongo iinima oyindji yiili noyiili, otshipu nayi, shaashi elaka owuli uvite, oto vulu oku popya naantu ayeshe. Otshili ngele okwali omuntu ho vulu noku popya no- notshike, nomalaka giinamwenyo ngeno anditi, shono natsho omuntu tshi pewa ike, opo wukale to popi niinima yaishe wuuviteko lela, iyaaa.